<noise> Ireto avy ny biby fantatro miaina any ambany tany: voalohany ny kankana, faharoa ny voalavo, fahatelo ny <hesitation> trambo, fahaefatra ny trandraka fa.